Andal ɗon mari bote sosai ha wuro koh ha gelle ngam taà andi hunde a andai no a naftirta be mai. Taà anda kuje boo awawata naftirgo be mai no hanii. Jangirde nii ɗon vallita sosai ha njoɗago jam, tokkuko doka be waɗugo koh hanii.